أفظل العيش في قرية صغيرة لأن الحياة فيها بتكون أكثر أمانًا وهدوء وأبسط والناس عادة يكونون فيها أكثر تواصلًا وتعاونًا، أحب الطبيعة والهدوء والهواء النقي، القرية تعطي شعور بالأمان والراحة النفسية، في المدينة الكبيرة يمكن تكون الحياة مليئة بالضغوطات والزحمة بينما القرية توفر لي فرصة الإستمتاع بالهدوء والطبيعة.